Ño̱ꞌo̱n tsí júwa̱ꞌ xanáá, xúgíin xó jaꞌnii, ño̱ꞌon ru̱tsí tsí júwa̱ꞌ xanáá, <noise> nagódee̱ ra̱xa̱ tsí ra̱xa̱ parrá ná xanáá nagódee̱, rí nejndoo máꞌ, nu̱dri̱guíi̱ inúu, nagóó judee̱, ná-na iñúu exe̱ ri̱jma̱á a̱ꞌkhue̱n nu̱stra̱mee̱ ne̱. Xkuaꞌnii nurangoo̱, nurangoo̱ naꞌne jndi, ná gachúu̱n gajmíi̱n i̱jíi̱n. Xkuaꞌnii máꞌ naꞌne ño̱ꞌo̱n, mbi̱yú mbo̱ꞌ, mbi̱yú tsí na̱gágo̱ xkuíya̱ xkuaꞌnii nejndoo xkuíya̱, nagódee̱ xkuaꞌnii nanda̱wo̱o̱ ga̱jma̱á, <hesitation> ra̱xa̱ nagóó rustra̱me̱e̱ na inuu exe̱. Xkuaꞌnii mangaa jndi ná gachúu̱n mangii̱n. Ído̱ rí i̱wa̱á mba̱a̱ ná nachúún i̱ji̱i̱n, n <hesitation> uu rí xu̱kú mba̱ꞌu̱u̱n ñajúu̱n ikhii̱n rá. Pero nuruamaꞌáan ne̱ ga̱jma̱á xkuíya̱. Xkuaꞌnii máꞌ mangaa none̱ xtíla̱ guꞌwáá. Tsí xtíla̱ guꞌwáá tsí ikhiin rá, nduyée̱ xáñuu̱ ná xanáá xí nda̱a̱ ná guꞌwáá iyáa̱ ná ma̱chúu̱n iyáa̱, nduꞌyée̱ xáñuu̱ ná xánáá. Nune̱ mújúu̱n, iná xkuaꞌnii, xí iná te̱ga̱ mbayíí xkuaꞌnii rá, nu̱xa̱jngaa̱ ná inuu iná, nu̱stua̱ꞌee̱n iná naꞌne waba ná nachúu̱n. Naꞌne <hesitation> xí ná ndoꞌyée̱ ná agoo exe̱ nu̱xu̱da̱taꞌa mijnee̱, ná agoo exe̱ a̱ꞌko̱n. Ná awúún a̱ꞌkhue̱n rá, nuni̱i̱, nuni̱i̱ iñá ná xáñuu̱ ga̱jma̱á iná, nachúu̱n nuni̱i̱ xndú. Ño̱ꞌo̱n mangiin guáda̱ꞌ ño̱ꞌo̱n tsí none̱, nuni̱i̱ guꞌwúu̱n pero ga̱jma̱á iná, iná nejndoo nurangoo̱. Pero guáda̱ꞌ ño̱ꞌo̱n tsí i̱wa̱á nune̱, xó ru̱tsí o ño̱ꞌo̱n, ño̱ꞌo̱n tsí mbro̱ꞌo̱n mbo̱ꞌ, nuni̱i̱ guꞌwúu̱n ga̱jma̱á <hesitation> exe̱ nijndoo, iná nijndoo, ga̱jma̱á ra̱xa̱ nejndoo. Óra̱ mbi̱yú rá, ga̱jma̱á xkuíya̱ eꞌne guꞌwóo ja.